Makanan yang dari kemarin sa makan itu, <hesitation> ini tratau kebetulan ato tidak tapi memang sa makan nasi cabe ga <hesitation> nasi rica garam ka itu. Nasi rica garam itu <hesitation> <noise> iyo, sa sering juga, sa-sa-sa-sa juga sering skali pesan makanan ini, trus kaya ato tidak buat begitu. Jadi <hesitation> kalo yang tadi siang <hesitation> kemarin siang, kemarin siang tu sa makan nasi ayam goreng, nasi ayam goreng, nasi ayam goreng tepung begitu. Trus kalo sore punya, sore punya sa cuma makan beng-beng saja, baru sa tidur begitu. Trus tamba deng kalo tadi pagi ni, saya makan nasi nasi ayam rica garam lagi <hesitation> kaya sa tratau tapi kaya macam su <laughs> du pas di sa pu lidah jadi sa makan itu saja, paling sering itu. Trus kalo siang tadi tu sa makan, sa goreng- sa goreng nasi dengan naget, sa goreng nasi deng naget baru makan. Kalo untuk makanan yang kemarin sama sa makan itu, kemarin pagi, makan nasi cabe garam itu, itu sa pesan, sa pesan dari gojek. Jadi, da pu harga juga menurut sa tidak terlalu mahal, tra terlalu mahal. Karena da pu harga untuk porsi satu orang deng de pu porsi makanan yang banyak itu, <hesitation> dengan makanan yang menurut sa enak, itu tu pas skali da pu harga. Jadi, itu sa pesan dari gojek. Trus kalo yang <hesitation> makanan yang siang itu, itu sa makan yang nasi naget itu sa beli naget sendiri di frozen- frozen food yang ada dekat kampus juga, di belakang kampus ini. Jadi <hesitation> pas sa juga kaya stok de pu naget begitu. Jadi setelah itu baru. <hesitation> <noise> Kalau yang sore punya ni sa tra- sa tra makan nasi, cuma makan beng-beng saja. Jadi <hesitation> setelah itu baru sa tidur. Kalo yang tadi pagi punya yang sa makan nasi cabe garam ni juga sa pesan juga dari, kalo de ruma makan tu sebenarnya dekat juga dengan kost, tapi dekatnya tu kalo misalkan tong pake motor, kalau jalan kaki ya lumayan ada berapa menit begitu. Jadi de pu ruma makan itu <hesitation> kaya ruma, kaya warung-warung, kaya warmindo begitu sih. Jadi de kaya tidak terlalu besar juga tapi menu-menu yang de sajikan begitu kaya lumayan enak menurut sa, seperti yang nasi cabe garam. Sebenarnya ada yang lain lagi seperti. Ayam pop cron. Jadi <noise> <hesitation> de pu ruma makan kecil tapi menurut sa de pu penyajian- penyajian makanan dengan <hesitation> dengan de pu tempat makan di ruma makan situ juga <hesitation> sangat sederhana, trus nyaman juga untuk ketong makan disana sebenarnya, tapi sa lebih pili pesan karena <hesitation> <hesitation> tidak punya kendaraan begitu untuk ke de pu ruma makan begitu.